छोटी जगह को सजाने के लिए आई में बहुत सारे प्रयोग कर रखा है। जैसे रंग और प्रिंट मददगार होई साकत है दीवारों के लिए एक ही चीज को काफी छोटे सामान से सजावें। कोनों को साफ और खाली रखें कोनों में छोटे छोटे पौधे लगाएं शक्ति को रोशनी के लिए बहुत सारे रोशंदान बनवाएं।